Ma kɔ'ɔm kan nyaŋɛ pa'alɛ ŋwana mɔpi kalɛ seembti na da'arɛ dia ŋmarega puan gee n makɛ yeti <hesitation> pia ŋmarega puan. <hesitation> ma mi san yeti n da dia ma ta'am in da dia, la yese la time sɛka ti fu yeti fu da dia la. La han gee wuu la de la bulika dia la han ti fu yeti fu nyu kooko, <hesitation> a wan nyaŋɛ use ten cedis da. Ma da'arɛ sɛla wuntɛɛŋa time woo de la nyukiima koo la gari la beans and mam na lagesebo ti ba da'ara time woo de la ten cedis bɔna bo koo 12 cedis, yeah.